Toh ka hankali mo dandai duk tu duniyai ya ti ma nin teng ma nu teng ka gani hankali mau pidau. amma ka hankali mou ya pidau ne ner na pui. hankali ner ba dandai. sai ka hankali mai pidau. Toh ka hankali mo ya pdau ne. toh duk tu duniya yaku ma nuwei teng. sai ka hakali mau pidau. don tono yatu duniya ken naden nere, ka hankali mo ya pida ne mo ma chemin ganamau dira don tona duk jendi tu ma jei. ka hankali mo pidau, toh sai ma kweiwi <noise> ya toh kendor na din ner ka hankali ner ya pida ne, ner ba- ba ce kun yo ninguei dede gangu. Dede gan gamu kofo ka hankalin pidau don tono ka hankali mo pidau. yati ma pui ningi. Kagani kuma fero don yati buyaminiwu lokaci. kawai mo hankali mo pidau ko. gangu mo deidek tuba ka gani. ya tiba buyamin hankali ka gangu mo deidek. duk ma yarduwai gyengu tuba ma nugu gangumau ten tiba ka gani. Ka hankali mo pidau, amma ka hankali mo ya pidau ne, ko mo janwa. yaku dede gangu ninduwai buri don tono. ka hankali ner pidau. toh sai mo ninga daidai gangu, duk tu duniyau. ma nuwi teng tuba. ya ti dama miniwai hankali mo pidau digin tono ka hankali mo ya pida ne. toh dede gangu ya. Kagani. don tono, sai ma- ma- ma ningu deidei gangu ka hankali mo pidau. Toh sai mo hankali mo pidau, mo nugu daidai gangu. Yati ma pui ningu don. mo maningu wai wure ma, mamiri kamanin ware ma mo hankali mo ka pida tuba ma ningu dede gangu tiba. don tono, ma wure mai di gangumau kasi. ka gani ma jogu jogu yau ma. a- a ma ningu wuren tiking ma toh sai hankali mo ka pidau. ani ma ninga wurei di. Ka hankali mo ya pidau ne yaku ma nuwoi puwoi ningu ko dono wuri. Don tono. sai ner miri tiba hankali mau pidau ya ti damumminwai har rayuwa mo da tono sai mo ningu wureimo tiba di gaure mai. ya- a buyagu lokaci kawai mo ma ningu wure di gangu mo tiba. Ya damuwa yikinge. sai ma miri tiba ma wuremai hankali mai pidau. Don tono ma wurei har mo yurduwai nyengu ma da wai. hankali ma pida tiba mo ma ya wure dikingi ka hankali mo pidau bur mo wur tuna. Mo ya wani che tikingi. sai- sai mo ma ningu dekdek gangu mo tiba. Ya wani ti kingi. ya wani damuwa ti kinge. ya wani kanacha. hankali mo pida tiba. mo ma ningu wurei ma tiba. di gaurei mai. Ya wani che dikingi. mo hankali mo tiba. Dek dek gangu mo tiba. ma hankali mo. ma wurai mo tiba. ya ti damanmuwei. aman ka hankali mo ya pida ne. toh yaku mo puwei ningu ko dono wurei duniyau ka gani. Sai mo ma ningu wurei du. hankali mo miri. Duk ko di no wurei du no nyemnai ka hankali mo pida buri ma nindi daaidai gangu mo tiba. mo wure mai tiba, ya wani cheu ti kingi, sai mawurei ma kawai. yati ta minikwi sai- sai mo ma ningu wurei ma tiba di gaure mo kawai. ma jogu jogu you ma a ma ningu tikingi ma. ma ningu lummo ma buri mo hankali mo pida tiba. mo ningu wurei di gangu mo tiba. ya wani cheu ti kingi. kawai ma miri. Ya wani ti damanmuwai amman ka hankali mo ya pida ne, toh ya werei di ma puwi ningi. ka gani. sai ma miri tib ma werei mo ti gaure mei tiba. har mo ninga. mo dai mo puye pinu. ma yangui yangu. ma ninga kanacha, mo dai mo werie mo tiba hankali moi pidau ya wani damuwa tikingi. mo ma ningu wurei mo tiba. mo ningu wurei di gaure mo tiba. ma niwei cha ma. ma miri tiba. ma wurei mai tiba ya wani hankali mau pidau. Yati damanminei. kawai ma wurei ma kawai. sai mo ningu wurei du gaure mo kawai. hankali mau pidau. Amman ka hankali mo ya pida ne. toh ya wurei du ma puwei ningu. don tono, mo mo wurei mo tiba di har- ha- ha har yangu ba yanna. ma dana. ma puyei pinu. ma ninga kanacha. hankali mo pida tiba. bur mo wuri mo tiba di gaure mai. yanere ba kacha mina, mo kuma fer ma kachi nere don, ka hankali mo pidau. Aman ka hankali mo ya pidau ne to ko ko ma janwa ma, ya ku ma dutau, yatimu fuwai ningu. Aman ka hankali mo pidau tiba bur mo wurei mo tiba mo wurei mo tiba mo wurei mo tiba mo wurei mo tiba. har ma fayan finu, ma yanni yarnu, ma dana. ma- ma puyan pinu ma wurei mo tiba mo ma wurei mo di gaure mo. kama jojoyou a- a ka ma nin wure dikingi. ma kelo wai gundu a- a ma ningawai tikingi mo ma wure mai tiba bur hankali mo pidau.